Akoho da magna-tompony, ie magna- magnankeo firaketam-po ohatry oe mandraigny gn'andro zao da magneno gn'akoho ohatra, ny ankoho lahy ohatry kakakaka magnano kôkôrikô, da efa efa- se famantara voalohany koa zao zey, hoe marainy gn'andro, de efa fomba anakiray fanehoam-pitivagna avao koa zey aminahy.